احب اقضي حياتي كلها طفله-لان بحب فتره الطفوله جدا-كلها استمتاع بالحياه-لعب-رفاهيه-مفيهاش مسؤليه-مفيهاش مشاغل كتير-فا فتره الطفوله احسن بكتير